қазақтың басты асы саналатын мақсатты түрде бас тартатындар бар қоғамда
олардың өз уәжі де жеткілікті
етсіз ақ толыққанды өмір сүруге болатыны туралы дерек дәйектер бар
бүгін солардың бірқатарына тоқталамыз
және бұған тағамтану саласының мамандары не дейді
бұл пендеміз ғой ток шоуы бүгінгі тақырып вегетариандық
сіздермен бірге асаубек айымбетов армысыздар
ортамызда бүгінгі мейманымыз ы айдос мырза отыр қош келдіңіз
ал айтыңыз неліктен ет жемейсіз
ы негізінен бұл сұраққа өзім жауабым нақты жоқ өйткені түсіндіру қиын
бірақ былай кеше сіздер шақырғаннан кейін өзім ойландым оған негізгі үш себеп таптым
біріншіден бұл ы сананың ы бейбіт әрі тыныш болады
өйткені сен ет жемегеннен кейін бір і кішкене мейірімділігің артатын сияқты бір ы іштен бір үйлесімділік пайда болатын секілді маған менің ойымша енді
неше жастан бастап ет жемейсіз
ыыы он шақты жыл өтті енді
жиырма жасыма дейін жегенмін барлығын жегенмін сол ештеңені бөлмей қарамай
ы ет жемегеннен кейін қандай да ы бір өзгерістер болды ма ағзаңызда иә әрине
жеп келгенге дейін қандай болды өзгерістер
мен ы ет жеген жеген кезде мен спортсмен болғанмын
яғни бәсекелестікті жақсы көргенмін ы чемпион болуға тырысқанмын әрі болғанмын бір жағынан
тоғызқұмалақшы болдым әлем чемпионы болдым азия чемпионы болдым
ы бірақ ым ұтылған кезде бір м өте жаман сезімде боламын
өйткені ұтылысты жек көретінмін кез келген салада болатын мхм
етті тастағаннан кейін ол ы кете бастады
бір өмірге деген көзқарасым өзгере бастады
өмірге деген кішкене бір рахатым көбейді
кішкене бақыттырақ болып есептейін бе білмеймін
бір жағынан әрине ет жемеудің тағы бір екі себебін айтпай кеттім
бұл қандай себеп біріншіден тірі жәндіктерді аяймын
өйткені тірі жанды төрт түлікті аяйсыз
мен менің ойымша біз ы адамның жануардан ыыы айырмашылығы өте көп емес
егер болса ол ы сол ет жемеуде болуы мүмкін сол сананың бір ы деңгейінің жоғары болып жоғарылануы
иә сонда қасыңызда достарыңыз ет жеп отырған кезде оларға айтасыз ба мал болды ғой мынаны аямайсың ба деп
айтпауға тырысамын өйткені бұл иә энергияны көп алады
мен негізі көп айтпауға тырысамын мен ет жемейтіндігімді де
өйткені көп адам түсіне бермейді әсіресе біздің қоғамда иә
реті келіватса айтамын егер сұраватса
бірден келдіңіз бе ет жемеу туралы бірден
болған жоқ ол өзінен өзі болды
мысалы айтып жатады ғой еттің бойындағы витаминдерді еш жерден ала алмайсыз дейді
дәрігерлердің ойдан шығарған ы әпсанасы иә
өйткені ол қаншама адам вегетарианец мысалы
қаншама адам мықты атлеттер мықты ғұламалар философтар ойшылдар ы ет жемей мысалы қаншама жетістіктерге жетіватыр
айтып жатады өзін жақсы көрген адам ешқашан да ет жемейді дейді осыған
мен келісемін келісесіз бе иә әрине
бұл ыыы ешқандай ы талас тудырмайтын нәрсе мен үшін түсінікті иә
студияға сұрақ қояйыншы сіздер ет жемей өмір сүре аласыздар ма
біз қазақпыз ғой енді қазақпыз деп осы айтамыз ата бабаларымыз ет жеген деп
мүмкін бір бұл сылтау
ет деген ы тағам түгілі атаудың өзінің қазақ деген атаудан бөліп тастау білмеймін енді менің миыма қонбайды екен сол құбылыс ше ет деген атаудың өзін бөліп тастау
сосын қалай дедіңіз сіз м жеңіске деген ынтам түсті дедіңіз бе не дедіңіз
еттен болды деп ойлайсыз ба енді сол
әрине ол өйткені ет деген сізді жыртқыш қылады ғой
енді ет жемейсің қазір одан да чемпион болыватсың ба
қазір мен шығармашылыққа кеттім мен ы кинорежиссермын
ы осы жақында енді жеңіл жұмысқа шығыпсың жеңіл ас жеген соң әрине
ет жемеген соң енді сен чемпион бола алмайсың
әрине атам заманнан ет жеп келеатырған адам ол ет жемей қалай өмір сүреміз
бізге аштан өл деп отырсың ба сонда қалай
жоқ ендеше неге олимпиадада мысалы ет жегендерді шөп жегендер озып кетіп жатады неге олимпиадада
мейірбек ы мейірбек иә сізге сөз кезегі әйгілі ыыы апалы сіңлілі уильямстер білесіздер ғой жақында чемпион болды олар ет жемейді
етсіз қонақ шақыра алмаймыз
етсіз а дастарханымыз дастархан болып көрінбейді
ы екі күн көже ішсең айналайын үшінші күні етті аңсап тұрамыз
етсіз өмір сүру қазаққа қазақтың атын шығарған өзі ет
ет ет қазақтың нағыз сүйікті құрметті асы деп есептеймін
бәрекелді иә ортамызда тағы бір қонағымыз мейірбек мырза отыр
айта отырыңыз ыыы сіздің айтуыңызша әйеліңіз үйде ет жемейді иә
иә менің әйелім ет жемейді ол
ыыы басын бастапқы әуелден бастап мен басында енді біз қосылғанда ол білінген жоқ та кейін барып біліне бастады
оның ішінде қонаққа барған кезде жаңағы сіз айтпақшы ет ет берген кезде еттің нанын ғана жейді
етті менің алдыма қарай жайымен бүйтіп енді қонаққа барғанды былай қоя тұрайық
столовыйға барғанда да мысалы манты жегенде де мантының өзін иә бүйтіп ашады сыртын
сыртын мен жеймін а ішін мен жеймін сыртын ол жейді сондай
біз білмеймін қазір басында ыңғайсызданатынбыз кейін үйреніп кеттік
сіз мысалы ыыы әйеліңізбен кездесіп жүргенде қыз бен жігіт болып білдіңіз бе осындай еттен жиіркенетінін
білген жоқсыз иә білген жоқпын
мұндай әйелді алуға ет жемейтін әйел
ертең ата анам келеді ет пісіріп беруім керек жаңағы
ет пісіреді пісіреді кейбіреуінен жиіркенеді барлығынан жиіркенеді деп айта алмаймын
оның ішіне мысалы қуырдақ пісіргенде бауыр бүйрек қосып жатады ғой шек қарын қосып жатады біздің қазақтардың қуырдақтың ішіне
солардан соның ішінде солардан жиіркенеді
бірақ еттің өзінен таза ондай қатты жиіркене қоймайды
пісіреді енді амал жоқ келін болғаннан жемейді иә бірақ иә бірақ жемейді
ендеше ортаға сіздің әйеліңізді шақырайық
өзінің аузынан естиік ортаға шақырайық
динара ханым ортаға келіңіз қош келдіңіз
енді мейірбек мырза айтты ғой енді сіздің жағдайыңыз
жаңа айтты етті жемейді қарап отырады м жаңағы мантының ішін мен жеймін сыртын ол жейді деген сияқты
осының барлығы рас па осылай болып жатыр ма
рас ыыы мен білмеймін иісінен бе жиіркенемін кішкене сосын
кішкентайыңнан жемейсің бе сен тек қана а
кішкентайымнан иә просто өзімнің мамам сондай болған жас кезінде
анаңыз солай болды ма
сонда ол тұқым қуалап келіп тұр иә сізге иә
анам сондай болған жас кезінде сол тоже жеген жоқ
иә кішкентай кезінен қайбір адам мысалы сырой пісірілмеген етті жиіркеніш көрінеді ғой
иісі де ұнамайды иә неге біз жыртқыш емеспіз соның себебі ғой
егер біз жыртқыш болсақ онда біз сілекейіміз ағып біз жегіміз келіп тұратын еді
қазір айтып отырсыз сіз сонда жалпы қазақтың бәрін сіз жыртқыш аңға теңеп тастағандай қылдыңыз ғой
біз бай бұрынғы заманнан ата бабамыз аңшылықпен аңшылықпен айналысып аңшылықпен талай аңшылыққа барып сол өткен
ы өзінің ауылын сол аңшылықпен асыраған мысалы ы ашаршылық замандарда
енді келіп мысалы біздің асымыз қазір қандай той томалаққа барма жиынға барма барлық жерде бешбармақ қойылады мхм
ол жерде жаңа оны білесіздер еті қандай болады
қазақтың бәріне ет десе сол өзіміздің ұлттық тағам
енді қаншама біз ет жеп ет қаншама осы біздің қазақтар ет жеп келіп олардың бәрін енді жыртқыш аңға теңеп тастау деген ол өте біздің санамызға келмейді
динараға динараға қайтып оралайықшы иә
енді үйде мысалы ет пісірмейсіз мысалы жаңа қандай еттерді пісірмеймін дедіңіз
бауыр өт деді ішек шекқарын
мысалы мейірбек айтады сізге мен мысалы бауыр жегім келіп тұр бүгін пісіріп берші дейді
осындай өзі пісіріп алады ма жоға
енді тек қана ауылға барғанда ауылға барғанда пісіріп береді иә
кейде ойлаймын да жаңа айтып жатыр ғой генамен тарайды мысалы шешем жеген жоқ дейді мысалы
ыыы шешеңіз әкеңіз қазақтар ма екеуі де
қазақтар иә ы татар татар иә
а менің айтайын дегенім анау анау ата заман ы анау заманнан бастап өзіміздің қазақтың геніне сіңген мынау ет тамағының құнарлығы ол қазаққа беретін нәрсесі өте көп нәрсе
біріншіден ы қазақтың бойына әсер етеді
және екіншіден оның миына жаңағы сөйлеу қабілеттеріне бәріне өте жақсы әсер етіп қазақты таза қылып көрсетеді
ет жеген адамның мысал үшін ы біздің ата бабаларымыз ет жеген кезде ы бойлары екі метр болған
қазір енді әрбір соғыстардың әсеріне қарап бойлары майдаланып кетті ғой
екі метр бойлары болған атқа отырғанда аяқтары жерге тиетін болған
ол еттің арқасында
ет жеген дейсіз
ол біздің генімізге сіңіп қалған нәрсе
былай қояйық жер бетіне ал ең алғаш түскен адамзат баласы арийлер мысалы жартылай құдайлар
олар ешқашан тірі жанға тиіспеген жеміс жидекпен өмір сүрген
сонда біздер қазақтың ата арғы ата адамзат баласы жемеген ғой етті
енді бізде бұл сылтау шығар біздің ата бабаларымыз жеді деп етті жеудің бір амалы
жоқ етті жеу керек ол біздің генімізге сіңген нәрсе
ол сол кездегі өзі ы тірліктің көзі жағдайы
аң аулап болсын кейіннен соны малға айналдырып өте қора қора мал ұстап жеген
ал ет жемеген кезде оның орнына бес алты килограмм көкөніс жегенмен бәрібір оның орнын толтыру өте қиынға соғады
қазір ет жеңіздер артынан міндетті түрде қорытылу үшін үш төрт пиала қымыз ішіңіздер
мұрат мырза айтыңызшы жаңа айтып жатыр еттің ы витаминдерін ауыстыра алмаймыз дейді бұл мүмкін бе бұл әфсәнә шығар мүмкін
жоқ адамның өзі күнделікті организіміне не қажет сол адамның өзі еттен тұрғаннан кейін ы жан жануардың да ұқсас қой былайша айтқанда
оның да денесінің құрамында сол элементтердің бәрі керекті элементтердің бәрі тұрады
мысалға жүзден аса ы амин қышқылдары бар белоктар да
солардың адамға керегі жиырма үш түрі ғана
соның ішінде жиырма үш түрінің бәрі сол еттің құрамында болады
одан кейін оның ішінде алмастырылмайтын деген тоғыз штугы бар тоғыз мхм данасы бар
менің оқуымша білуімше в он екі деген витамин ғана алмайды қалғанының барлығы алмастырылады
в он екіні дәріханадан сатып алуға болады
адамның анау шегі таза болса ол өзі қорытады екен синтезделеді екен ішінде
яғни ет ет жеуге ешқандай қажеттілігі жоқ
адамның жиырма бес проценті ғана вегетарианец болуы мүмкін
жаңа сіз айтып отырсыз ғой вегетарианецтерді жеңіп жатыр деп
оның жиырма бес қана пайызы ғана
жетпіс бес пайызы ет ет жейтін адамдар
бір қойды бұрын бұрынғы заманда бір қойды бір өзі жеп қоятын болған ғой енді
денсаулығы жақсарып кеткен жоқ қой апай
сіңлілім айтқандай екі метр бойы күшті дені сау қуатты
ет жегенде бірінші топтағы бірінші группа дейді ғой бірінші топтағы қан екені анықталған
қазақта бірінші топтағы қан болған
ол ең мықты етті қорытатын ең мықты етті қорыта алатын ол тек қана бірінші группа
мұрат мырза иә сөзін аяқтасыншы иә
бірақ жаңа айтып кеткен атамзаманнан аталарымыз бабаларымыз ет жеп келген деп
соған байланысты бізде сол ет қорытатын ферменттердің барлығы бөлінеді
еттің құрамында жаңағы айтып кеткен барлық белок қажетті белоктардан бөлек майлар ы витаминдер макро микроэлементтер деген болады
солардың бәрі комплексті түрде организмге етпен бірге толыққанды түседі
оны қабылдау да организмге оңай өйткені бөгде зат емес те
ал жаңа айтқан көкөністе дейміз мысалы кез келген тағам жеміс жидекті жесең ол он он бес минуттан кейін немесе жарты сағаттан кейін қарның ашады
не себепті өйткені ол комплексно жүрмегеннен кейін бір ғана витаминдер бар екіншілер жоқ
жаңағы микроэлеметтердің бірі бар бірі жоқ
аяғым ауыр кезде бір енді адамда таксикоз деген болады ғой
сол кезде таксикоз болып жүрген кезде етке қарай алмадым бір төрт ай ғана
содан кейін туылған балам ет жемеді кейіннен
ет жемеді жеті жасқа келді
бірақ өте жаңағы қаншама көкөніс беремін қаншама салат әртүрлі тағам беремін гемоглабин көтеру қиын болды
өзімізден үлкен жақсы бір дәрігерлерге барып ақыл сұрағанда айтты балаңыз ет жейді ме деп
мен айттым балам ет жемейді
онда ет жемесе гемоглобин төмендейді міндетті түрде ет жеуге үйретіңіз
біз алты сегіз ай бойы балаға ет жеп шашлычныйға апарып оны иіскетіп жанағы сөйтіп үйретіп қазір ет жегіземіз
қазір енді өзі он үш жаста
бойы бір де жетпіс екі
ең ұзын бала және өте ірі жаңағы
сұрайды ғой мына бала ет жейді ме жемейді ме деп
өте ірі жаңағы міне еттің арқасында қаншама нәрсені қуалап жетіп алды
мұрат мырза сізге оралғым келіп
етті алып тастау рационнан қазақтың рационынан ол мүмкін емес
иә мұрат мырз а кеше бір ы интернеттен бір дерекке көзім түсіп кетті
ет жемеген ер адамның тестестероны азаяды дейді
сондықтан ер адам ашушаң жаңағыдай ер мінезді болмайды дейді
оның ер мінезі жоғалады дейді осы қаншалықты рас
мен енді бұл ы қазіргі кезде ғалымдардың айтыстары сол ғой мысалы
жаңа айтқан жеген тағамына байланысты мінез құлқы өзгереді деп жатады да тұрғылықты жеріне байланысты деп
енді солардың айтқанына жүз пайыз сенемін деп айтпаймын бірақ ыыы доля правдыда бір проценті бар
мысалы кеше бір вегетариан қызбен сөйлестім ы тілдестім иә
ол айтады ыыы етпен мысалы жаңағы ет бар ғой қамырымен етті бірге пісіреміз біздер иә ы басты асымыз
егер екеуін қоса жесек ы мысалы қамырдың бойында көмірсу бар ал еттің бойында ақуыз бар
екеуі асқазанға түскен кезде қандай да бір ы реакция жүреді екен
реакция жүреді де содан ы ол дұрыс қорытылмай ішек ы әр ет жеген сайын жаңағы қамырымен бітеле береді дейді
сол қаншалықты рас көрермендер біле жүрсін дегенім
медицинада мен айтып кетейін медицинада ол мысал үшін былай қамырды көп жеуге болмайды
етті таза өзін жеген дұрыс
қамырды былай қалайша салған
қамыр жаймасын ол жаңағы он шақты бала болған кезде тоғыз бала болған кезде кішкентай ғана ет асып қамырымен көп соны тоқ қылсам деген болған иә
ал қазір қамырды жеке жеген жақсы
етті жеке жейді өзін
екі үш сағаттан кейін барып еттен кейін шай ішеді
еттен кейін бірден қымыз
иә айдос мырза адамның мысалы сыртқы келбеті қай жеріміз жыртқыш
ішкі құрлысы мысалы ішегіміз ұзындығы соның барлығы етке жаралмаған ғой
мысалы біз ешқашан мысалы жабайы жабайы әлемде өмір сүрсек ешкімді өлтіре алмайтын едік біз

табиғатынан ол өзі жоқ адамның өзі табиғатынан ет жемейді
айгүл ханым мен айтайыншы
себебі жануар біздің жеп отырған сиырдың еті ы қойдың еті ы құстың еті
солардың жейтін тамағын білесің бе ол шөп қой шөп
жесеңдер де жылқының етін жеңдер
өмір бойы сол жылқыдай жүресіңдер арғымақ құсап
әй балам өмірің де жақсы болады
маған қатты ұнамай отыр
жыртқыш деген ол адамды жыртқыш деген сөзіңді ы білмеймін сенің жыртқышың маған ұнамай отыр
жыртқыш деген ол аңдарда болса адамда ондай жыртқыш жоқ
ы мысық мысық тышқан жейді ешкі шөп жейді адам ет жейді
алла тағала солай жаратқан бір біріне
енді қарасаң енді қарасаң мен жас кезімде келіп түскен кезімде мен етті аздау салатын болсам
сонда менің мынау шалым айтатын үйіңнен әкелген төркініңнен әкелген етің жоқ етті мол сал дейтін
ол адамның бойында ол ет болмаса мына дәрігерлер айтып отыр ғой қазақтың бойына сіңген нәрсе
жаңағы бір сөзінде айттың қарағым келбетің ет жейтінге ұқсайды екен деп
келбеті ет жейтінге ұқсамағанмен де етті жақсы жейді менің шалым
ет жемейтін қазақ жоқ еш уақытта
айға ұшатын ғарышкерлер ыыы олар ыыы жаңағы келген кезде ұшып келген кезде айтады екен қарынымыз аш болды деп
содан диетологтар оларға қазір пресстеп етті жаңағы жылқының етін қазы қартаны майдалап пресстеп соларға беретін болыпты
мен өзім ет жейтін адаммын келіспейтін едім жаңа студия барысында сөйлесіп отырдық
айдос екеуміздің жасымызды салыстырыңыздаршы мысалы
мен ет жейтін адаммын ол ет жемейтін адам
жастарыңыз жастарымыз мен айдосты үлкен үлкен ы сізден үлкен деп ойлаймын
сіздер қалай ойлайсыздар үлкен үлкен
айдос үлкен деп ойлайсыздар иә
мына бала жасы үлкен
мына жердегі жігіттердің
білмеймін енді арғы жағында енді өздеріңіздің жастарыңызды айтыңыздаршы
сіз жиырма сегіз жиырма сегіз иә ммм түсінікті
жыртқыш деген андарда болады мхм
аңдардың ішінде қасқырды жыртқыш дейді етті ең көп жейтін өзінің салмағына қарағанда қасқыр екен
қасқыр етті көп жейді
адамдардың ішінде қазақ етті көп жейді
ал бүгінде азайып кетті жаңағыдай диетолог немене жаңағы шөпжегіштер шығып кетті көбірек
ал қазақта дейді бұрын бұрынғы замандарда қазақта даналар да көп болды шешендер де көп көп болды
көсемдер де көп болды батырлар да көп болды қазір ондай жоқ
ал соны айтады менің оқығам жерлерімде
қазақ етті көп тұтынғандықтан шешендер көп болды ақылдылар көп болды дейді
бүгін біз вегетариандық тақырыбын қозғап жатырмыз
ы шөп шалам жеп өмір сүретін адамдардың денсаулығында қандай кінәрат болуы мүмкін әлде бұл дәрігерлердің ойдан шығарып алған әпсанасы ма
үзілістен соң қайта жалғастырамыз
вегетариандық бұл бүгінгі тақырып әңгімеміз қыза түсті өздеріңіз көп отырсыздар иә
боксерлардың базалары база боксерлардың
бізде әлемде боксерлық қазақтардың ең мықты болып саналады
өйткені біз базасына барғанда боксерлардың
боксер мысалы өте көп
олар өте көп өмір сүреді айтып беріңізші қанша өмір сүрген
жасын емес сіз оның күш қуатын есептесеңізші
мысалы біздің мына жалпы олимпиадаға баратын спортсмендер өте тәжірбиелі спортсмендер оларға арнайы асханада ас дайындалады
оларға қазір қазіргі қазір оларға ы арнайы ы жаңағы қазы қарта солардың бәрі обед ыыы мына түскі асына
иә жаңа айдос мырзаға барлығымыз жабылып жатыр
өйткені ет жемейтін ы жалғыз жарым адам осы жерде айтып отырған иә
иә міне ортамызда тағы да бір қонағымыз бар мирас иә
бір жылдан астам ет жемеймін
себебі осыдан бір жыл бұрын біз құрбымыз екеуміз алматы қаласынан пойызбен келе жатқанда қасымызда қарт кісі болған
ы басқа ұлт өкілі бірақ ы бізге чебурек берді
сосын ы біз оны сүйсіне жедік ұнады
қасымдағы құрбым жаңағы ішіндегі ы рецепт дейді ғой рецептін сұраған кезде ол жерде жаңағы иттің еті болды
содан кейін менде бір жиіркеніш пайда болды
не малдың етін не құстың етін не балықтың етін мүлдем жей алмаймын
бұл себебі иә ет жемеудің тағы бір себебі иә
мұрат мырза жаңа бір күнде жиіркеніп ыыы еттен бас тартып кеттім дейді өмір бақи
ол сонда ағза сонда қарсы күресе ме бұл
өзінің ана адамның өзін өзі қорғау дейді ғой сондай қасиеті бар ғой
ол миға жазылып қалады біз оны өзіміз жазбасақ та автоматты түрде жазылып қалады
мысалы мхм бір авария болғанда да адамның миында жазылып қалады
сосын сондай тақ еткен есіктің жабылуы форточканың жабылуы болса желмен сол кезде ана кісі шошиды да отырады
обычно былай кезде шошымайды
өйткені ол миға терең жазылып қалады
бірақ ол уақыт өте өте келе біртіндеп біртіндеп кететін нәрсе
жалпы қазақ халқында ол ы әр ұлттың өзінің ұлттық тағамы болады
ол қазақ халқының ет ол ұлттық тағамымыз
біз одан ыыы жеріне алмаймыз алып тастай да алмаймыз
ал келген үйге келген қонаққа не береміз бірінші
асып табақ табақ ет береміз қазы қарта жал жаямызды қоямыз
әр келген қонақтын өзіне сай мүшесі бар
ы атаң келсе жамбас асасың деген сияқты әртүрлі мүше
негізінен оны жоққа шығармайды деп ойлаймын
мен ешкімді ет жеме деп айтпаймын
менің ойымша адам егер дамыса өзі бір ар жақты дамыса рухани дамыса мысалы ол бір күні өзі еттен бас тартады
ол мысалы қаншама мықты адамдар дамымай қалса ет жей береді иә иә
ет жеп алсам мүмкін менде сіздермен мына жерде қасқырланып жоқ мүмкін деймін
мен әңгіме мынада біз адамбыз ғой біз бара жатырмыз
біз эволюция боватырмыз ба
айдос мырза мүмкін сіз ет жемегенсіз сіздің энергияңыз аз сондықтан пікір таласа отырмаған шығарсыз
мүмкін мүмкін енді ата бабамызды алайықшы иә
біздің өзіміздің мына көшпенділердің көзқарасы өмірге көзқарасы үнемі табиғатпен үйлесімді болдық біз
әрине біз мына табиғатпен бірге былай қозғалыста жүрдік
әрине ет жедік ол кезде өйткені уақыт сондай болды
бірақ енді сол адамдарды біздің уақытқа келтірсек олар айтатын еді ет жемеуге болса біз ет жемейміз
не қыламыз мына біз досымызды мына жылқымызды не қыламыз өлтіріп
не қыламыз мына қойымды өлтіріп оның жүнін алайын оның сүтін алайын оның қымызын алайын
бірақ мен үйлесімді болайын мына табиғатпен
мысалы неге қазір аурулар пайда болыватыр мына еттің еттен тамақ жейді де қазір сибирская язва дейді
ол біздің жердің бізге сигналы
әй адамзат ойлан мына етті жеуді тоқтатарсың ба
өйткені леонардо да винчи да эйншейн ньютон барлығы айтқан болатын егер адамзаттың болашағы бар болғысы келсе
онда ол ет вегетарианство бірінші қадамы біз егер саналы қоғам құратын болсақ онда біз
иә сөзіңізді бөлейін ал қазір арна тілшісі дайындаған арнайы сюжетке назар аударайық
иммунитетті көтеріп есте сақтау қабілетін жақсартудың бір әдісі дұрыс тамақтану
дәрігерлер әсіресе етті көп тұтыну керек дейді
алайда бүгінде ет жемейтіндер саны көбеюде
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми мәліметінше үнді халқының жартысынан көбі етті мүлдем тұтынбайды
үш жарым миллионнан аса халық альцгеймер ауруымен ауырады және ақыл есі төмен
үндістанда әрбір мың адамға шаққанда депрессия ашуланшақ және есте сақтау қабілетінің төмендеуіне шағым айтатын көрінеді
ал қазақ халқының дастарханы ежелден ет тағамдарына бай
өйткені негізгі кәсіп мал шаруашылығы
қазақ пен ет егіз ұғым тәріздес
ата бабаларымыз жылдың төрт мезгілінде де жылқы етін сақтаудың қыр сырын жетік меңгерген
әйткенмен өз еркімен еттен бас тартқандар жетерлік
солардың бірі астаналық гүльшат пірімқұлова үш жылдан бері вегетариандық яғни етсіз қорекке көшкен
бүгін мен ы чечевичный суп жасап жатырмын
ы чечевицада негізі ақ уыз өте көп болады
ы етпен салыстырғанда етке жақын ыыы мөлшері
гүльшаттың пікірінше ас әзірлеу нағыз ғылым
етті дәруменге бай дәнді дақылдарға алмастырған
кейбірін үндістаннан арнайы тапсырыспен алдырады
етпен қоштасқалы көп аурудан құтылдым дейді
бұған отбасы да қарсы емес
жаңа жылды біз етсіз тамақ қылдық
ы өйткені ол жаңа жыл ы түнде өткізеді иә ы сағат он екіде ыыы дастарханға отырады
ы сондықтан тамақ жеңіл болу үшін ы маған атам мен анам ыыы рұқсат берді сол тағамдардың бәрін ы етсіз жасауға ы бәрі риза
ет пайдалы ма зиян ба бұл сұраққа ғылымда нақты жауап жоқ
көптің пікірі екіге жарылады
диетологтар еттің құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумен бар
әр адам күніне жүз елу екі жүз грамм ет тұтыну тиіс дейді
тек шамадан аспауы керек
ал вегетариандар ет өнімін ақуыздың көзі болатын тағамдармен алмастыруға болады мысалы үрме бұршақ соя фасоль көк бұршақ
қалай десек те қазақстан ет тұтыну индексі бойынша әлемде жиырма бесінші орында тұр
ет жейсіндер ме әкеле бер бәрін әкел
енді мына жерде көп жаңағы екі жақта пікірталас болып жатыр ғой
кез келген нәрсенің өзінің бір шегарасы болуы керек
мысалға етті аса көп жейтін болса ол денсаулыққа зиян иә
егер тіпті жемейтін болса ол тағы да зиян
кез келген нәрсенің өзінің бір нормасы болуы керек
бұл еттен бас тарту адамның психологиясындағы қандай да бір өзгерістердің
алып келеді иә ерік жігердің кішкене төмендеуі
мысалы айдос мырзаға қарап айта аласыз ба ерік жігері төмен иә өйткені оны агрессия жоқ
айтып отыр ғой менде агрессия жоқ дейді ол агрессияның да қажеті қажет емес жағы бар
ет жейтін адамдарда мына жерде агрессия бар иә басымдырақ иә
тыңдаңыз жоқ жоқ дұрыс тыңдаңыз сөзді
спортпен айналысқан кезде қанша жас жиырма бес жасыңызға дейін бе жиырмаға дейін спортпен айналыстым дейді
менің сол кезде көзқарасым басқаша еді дейді
жаңағыдай ұтуға деген жаңағы жеңіске деген талпынысым бар еді
ана біреу жеңіліс дегенді білмейтін едім дейді де
енді келіп қазір айтады мен ондайға бәріне көзқарасым сондай немен қараймын дейді түсіністікпен қараймын жеңіле салуға дайынмын деген сияқты
анаған жаным ашып деген сияқты ондай деген болмайды
адамда кішкене стремление деген болу керек те алға деген ұмтылу керек адам
адам егер бір алдыға қадам жасамаса ол адам еш уақытта өспейді
қоғам құрамыз ба немесе мына бір бірімізге қайырымды мейрімді қоғам құрғымыз келіп тұр ма
сөзіңізді тағы бір бөле кетейін сіз айттыңыз жаңа ет жеген адамдар өте қатыгез келеді немесе жаңа жыртқыш аңға теңеймін дедіңіз
енді сіз айтасыз ы
жоқ сіз солай айттыңыз
енді сіз жиырма жасыңызда ет жеген кезде бір қылмыстық әрекетке барып сондай бір болды ма бойыңызда
қазір ол белгілер жоғалды дейік
жаңағы жиырма жаста ет жедім ол кезде жаңағы талпындым деп
енді ол жерде етпен байланысты болуы да мүмкін да ы бір шамасы
жалғыз еттің негізі гармон деген бар ғой адамның бойында да тестестерон деген бар ер адамдардың бойында
сол гармон жас кезде көп бөлінеді де адамның сондай белсенділігі өте жоғары болады
қазір енді отызға келдім мен ет жемегенмен енді байланыстырып отыр
ет жегенмен байланысты болмауы мүмкін
бұл жаңағы гармонның төмендеуі иә ол қырық бес елуге келгенде басқа болады
деңгейі сол деңгейге байланысты адамның жанағы талпынысы да бәрі соған байланысты гармонға байланысты
бұл жерде гормон түсіп кеткен күні бүгін мысалы көңіл күйім болмайтын күні гормон түсіп кетеді де мысалы
гармон түсіп кеткеннен кейін көңіл күй болмайды ештеңеге иә
сол сол көп жағдайда соған байланысты
мен ет жеген уақытта дейді агрессивный болғанмын дейді андай преступленияға иә қазір
ондай ойлар болды менде бірақ бізде ондай агрессия жоқ чтоб что то сделать
көремін автобуста көремін бір бірімізбен сөйлесіватқан кезде көремін очередьте көремін
байланысты с кем вы общаетесь етке өйтіп жала жабудың қажеті жоқ
жанағы мәселенің бәрі ана автобусқа барғанда көремін дейтіндер
ал үлкендер келгенде баяғыда біз өмірі отырмайтынбыз
түрегеліп ол автобуста отыру деген біздің миымызға кірмейтін нәрсе
қазіргі кезде тек ана соткасына қарайды дағы қалғып мүлгіп отыра береді
айналайын орын берші деп кейде өзің әрең сұрап аласың
ұялмаса отыра берсін дейсің
оның бәрі жаңағыдай бәлеге ылғи қиялданып кеткен үйге келсең компьютер автобуста ана біреу сотка
содан миы құрыған етіңді де ұмыттырған сол сотка сенің
ет жемеу адамды саналы қылады
өйткені сен ойлайсың сен мына киім киген кезде де ойлайсың мына шуба кимейсің мысалы
ол өмірді қиындатады ол өмірді қиындатады
мүмкін кішкене ауруларың да пайда болады бірақ сенің санаң жоғарлайды мен айтып отырмын
рухың жоғарлайды деватырмын сенің мейірімділігің жоғарлайды мен мен соны айтыватырмын
бұл әрине көптеген қиыншылық алып келеді адамға
бірақ егер адам өсемін десе ол сол қиыншылыққа дайын болу керек
әңгіме содан шығады
әрине маған да ет жеп рахаттанып шашлықтан тәтті не бар деп айта аламын мысалы
рас қой ең дәмді тамақтар етпен жасалған
оған ешкім ешкім ештеңе айталмайды
бірақ бұл адамның саналы таңдауы
сонда біз адам боламыз егер біз саналы таңдау жасай алсақ
айдос мырза сіз мысалы әйеліңіз ыыы жаңағы тон алды аңның терісінен тігілген тон не істейсіз
міне менің ыыы әйеліңіз
сіз тон алдыңыз ба тон алғыңыз келді ме
алған жоқсыз иә
қазір айтып жатыр ғой гемоглобин төмен болады дегенге мен өзім басым жоқ
жаңағы сұраққа жауап беріңізші сіз тон алдыңыз ба жоқ
алған жоқсыз ба жоқ
кимеймін сонда не сізге тыйым сала ма айдос мырза
басқа адамдар ы аңның терісінен тігілген былғары тондар киіп бара жатқанда сіз кимейсіз
жоқ мысалы менің әпкем осы жақында мүшел жасқа толды
ол маған өзінің тонын сыйлады
мен ол тонды алдым ол тон бір жыл үйде тұрды
бір жылдан кейін мен айттым ренжіме бірақ мен саған тоныңды қайтарып беремін деп өзіне апарып бердім
неге айдос мырза үйде айтты ма мына тонды киюге болмайды деп
иә мен демократпын мен оған ешқашан
оған қарсы емессіз иә тон тон ки киюіне қарсы емессіз
өзі таңдайды ғой ол адам әркімнің өз тандауы
егер кисе киеді мен онымен ешқандай оған ештеңе айта алмаймын
кисе кисін түсінікті
сізден сұрайыншы сіз ет жейсіз бе
сіз бірақ мүмкін сіз ыыы бұған дейін ет жегіңіз келген шығар мүмкін жолдасыңыз
мен кішкентай кезімнен ет жедім мен жеген жоқпын деп айтпаймын
мен бірақ ондай керемет бір құлшыныспен жеген адам емеспін етті
мен ет жеп жүрген кезде мен ет жемесе гемоглобин төмен болады дегенге
білдіңіздер ме ет жемейтіндеріңізді екеуініз бір біріңіздің
ы енді білеміз ғой әрине шақырасың кафеге шақырасың сол кезде енді бәрі анықталады ғой
мүмкін осы ет жемеу ы қасиеттеріңіз бір біріңізді табыстырған шығар
менің ойымша иә мен өйткені ет жейтін адаммен бәрібір
міне ет жемеудің бір пайдасы иә
постоянно шаршап жүреді менің қызым
иә шынымен шаршап отырған сияқтысыз
ет категорически жемейді представляете үйрете алмай қойдық
жоқ мен ыыы иә мен ет жемеймін уже екі жылдай болды бірақ
неге жемей жүрсіз
шаршап жүреді постоянно
анаңыз осы жерге келіп сізді ет жегізуге алып келген ау деймін иә
ы мен кішкентай кезімде жиіркеніп қалдым өйткені мен кішкентай кезімде көргенмін қалай етті сойғанын содан кейін мен жемеймін
вегетариандардың осылай да пайда болуы мүмкін бе
көбінесе сөйтіп пайда болады негізі

иә бірақ кітапты көп оқиды
мысалы сіздің бойыңызда денсаулығыңызда енді ы кінәраттары бар ма
енді ет жемегеннен мүмкін жаңа өзіңіз қызыныздың бойында мүмкін витамин жетіспейтін шығар аз аз
жоқ мен денсаулығыммен ыыы ешқашан ондай қиындықтар болмайды
ет жемейді дені сау тым жақсы қыз
шаршап жүреді ол шаршап понимаешь
шаршап жүреді мектептен келеді жатады ұйқтайды шаршадым деп
ол етке ғана байланысты емес өйткені мен көп құрбыларым ы сондай шаршап жүреді
ол мектептің ы қиындықтары болады құрбылармен переходной возраст деп аталады
ол ет жемегендіктен даусыңыз баяу шығады екен соған қарағанда ет жеу керек сізге иә
қазір әрине өзі бұрынғыдай ет жеу жоқ жаңа айтып жатырмыз біздің ата бабаларымыз ондай жоқ бәрінде де жоқ балам
ол мүлде қойып қойған жоқ
мүмкін жаңа өзің айтқандай мүмкін ақырындап ақырындап ақырындап келуі де мүмкін
миллиард адамдар бар иә қазір қаншама тамақ бар
бұрын біздің қазір не алып ішемін дейсің тәуба қазір кеңшілік
не аламын дейсің қазір тәуба
етті де алмастыра алмайсың
тағы бір вегетариан қызымыз да кеше бейнежазба арқылы бізге видеосын жолдаған еді соны тамашалайық
бір жыл ы алты ай бойы ет жемедім яғни вегетариан болдым
ы жалпы ет жеудің зияны туралы көп оқыған болатынмын
енді ол туралы пікірлер екіге айырылады
оны айта берсе пікір таластыра беруге болады
бірақ пайдасы туралы да көп мен соған өзім сендім
бірақ ы қазір ы осы жылдың қаңтарынан бастап қайтадан ет жеуге көштім
бірақ сонда да аз аз аздан ыыы жеуге тырысамын аптасына бір рет деген сияқты
бірақ өзім жегім келсе жегім келген кезде етті жей беремін
ы жалпы көңіл күйге ағзаға әсері ол ы ағзада мысалы вегетариан болған кезде байқағаным ы әртүрлі дәмдердің әсері ұлғаяды
яғни оған дейін ы дәмі белгісіз бір дәмін байқамай жүрген дәмдер сезетіндей бір жақсы қанықтық пайда болады
ыыы одан кейін көңіл күйге де аз да болса әсері бар деп айта аламын
бірақ оны әдейі арнайы бақылаған жоқпын қаншалықты менің ашушаңдығым азайды деген сияқты
бірақ ы сонда да өзімнің бұрын ет жеп жүрген кезде болмаған көңіл күй ет жемеген кезде болды
ол ол факт яғни өзінен өзің себепсіз бір жақсы көтеріңкі көңіл күймен і жүру деген ы болды менде
мінекей көрдіңіздер жаңағы ет жемеген кездегі көңіл күйім көтеріңкі болды дейді ет жеген кезде көңіл күйім енді ол кездегідей жоғары емес дейді
және дәмді сезу ыыы сезімдері менде ол кезде артық болды дейді ет жемеген кезде
бұл рас па сондай
ол адамның күш жігері энергиясы көп болған сияқты да ет жеген соң
сондықтан да оның жаңағыдай көңіл күйі көтеріліп иә
иә мұрат мырза азығу деген бар ғой қазір уақытша тамақ ішпеу бір күндік деген бар диета да солай
тамақ адам өзі ішпейді бір күндік деген бар екі үш күндік деген бар
сол кезде адам ы организмі ағза тағам тағам өтетін ағзаның бәрі тағамға байланысты жауап беретін органдардың бәрі демалады да тынығып
содан кейін бір сергектік пайда болады дейді ғой
содан жаңағы сезім мүшелерінің кішкене артатыны қызметінің
любой нәрсе солай адам бір нәрседен екінші жұмысқа кішкене уақытша ауысса да ы ана жұмыстың қадірін біледі деген сияқты да
кішкене ерекшеліктерін түсіне бастайды ағза да солай
бүгін бағдарламадан кейін сіздің етке деген көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін бе
пендеміз ғой ал қазір арнамызда шағын жарнама
бұл пендеміз ғой ток шоуы
бүгінгі тақырып вегетариандық иә
айдос мырза жаңа айтып жатырсыз сіз ет і өнімдерін жемейсіз енді бірақ шөп шалам жейсіз ғой иә
әрине мысалы оған кететін шығын етке етке кететін шығыннан көп шығар
білмеймін менің ойымша енді бірдей шығар негізі
қыста не істейсіз қыста қайдан аласыз оның барлығын
жоқ енді дәнді дақылдар жейміз бобовый жейміз оны көп көп нәрсе бар ғой жейтін
оның барлығына қазір ақша көп кетпейді ме шығын
өмірдің өзі де былай бір көмектесіп отыратын секілді
мысалы сен ет жеуден бас тартсаң саған бір мүмкін егер ақшаң жетпей жатса ақша келетін шығар бір жақтан
мен сондайға сенемін шын айтамын мына өмірге сенемін
мен мына жігіттің сұрағына жауап бергім келіп тұр
сіз иттің етін жиіркеніп қалдым деватсыз ғой иә менің кәріс жолдастарым өте көп
олар итті үйінде асырайды өте таза
менде осындай ситуация болды тура
олар комплекттеп жасайды бірақ грипптен жақсы боласың бір рет жесең
мен ол иттің етін жеп мен бірақ ауырып қалған жоқпын до сих пор кушаю бар етті
ол бар ғой ол мысли өзің қалай оны қабылдайсың
кәрістер оны үйінде таза ұстап өздері дайындайды
соны просто апарған себебі сен осыны бір жесең грипп болып ауырмайсың деп
жеті қазынаның бірі ғой итті жеу

түйе жылқыны жейміз ғой
сөзіне соны айтамын жоқ ол айтыватыр ғой мен жиіркеніп қалдым деп
жоқ жылқынын еті де ой жоқ мен оның мен оның сұрағына жауап беріп отырмын
жиіркеніп қалдым деген сөзі мен жиіркеніп қалған жоқпын
мен де сіз сияқты кейін білдім оны түсінесіз бе
мысалы қарап отырмын міне ет жемейтін азаматтарымыздың дене бітімі шынымен арық иә
сіз жемейсіз сіз жемейсіз сіз ал ет жейтін міне баршаңыздың дене бітімдеріңізді ы салыстырып көрсек мысалы дене бітімдеріңіз енді ірі мысалы
сіз мысалы денеңіздің мысалы осындай арық тұра екендігіне мысалы кейде қысылып қымтырылып
жеңілдік сезінемін үнемі мен маған өзіме
ол уже жеп алған өмірбойлығын жиырма жасына дейін
асаубек міне қазіргі заманда ы германияда ыыы жаңағы жылқыны ұстап соның сүтімен етімен адамдарды емдейді екен
сондай шипажай ашылған екен
жылқының жылқының еті жалпы туберкулез ауруын білесіздер жылқының еті қымызы туберкулез ға өте жақсы ем
мысалы жаңа айтып жатырсыздар иә еттен а еттің бойынан ақуыз аламыз жаңағы тағы да басқа витаминдерді аламыз дейді мысалы
қойдың етінде сиырдың етінде ақуыз болады ғой олар ет жемейді ғой шөп жейді ғой дұрыс па
мысалы қайдан алады олар ақуызды біз неге сөйтіп шөп шаламнан алмаймыз қой сияқты
жоқ еттің етте уже өте көп витамин
қытайдың врачтары айтты сіңліліңізге қазақстанға келгенде ненің жылқының етін беріңдер күш қуат алады деді
печень печень ауырып жатты сиырдың етін беріңдер деді
менің еттің бойындағы еттің бойында бар екен составында қытайдың врачтары айтыватыр
жайылымға келген кезде өзі шөптен жаңағы ақуызды алады деп отырсыз ғой
ол мысалы үшін тоқсан пайыз алса оның етінде бәрібір елу пайыз болады ғой
олар да тіршілік иесі ғой біздер сияқты айдос айтқандай иә
маймылдарға ұқсамаймыз ба өзіміз олар ет жемейді ғой
ет жемейді ғой банан жеп мысалы жеміс жидек
ет жеген адам бір табан жоғары тұрады
жоқ мен жоқ жоқ қараңыз әйелім жемейді әйелім жемейді мен ет жеймін әйелім ет жемейді қараңыз
тыңдаңызшы иә мейірбек мырза тыңдайықшы иә
мен біздің басқа семьядан мысалы қай жеріміз кем біздің екі ұлымыз бар құдайға шүкір мысалы
екеуі де дендері сау
мен жеймін әйелім жемейді сүтті мен бермеймін ғой балама солай емес пе
жоқ ол қазіргі кезде
баламыз біреуі ет жейді біреуі ет жемейді сіздер сияқты иә
үлкені жемейді кішісі жейді
қазіргі кезде сіз ет жеп тұрсыз ол білінбейді міне енді
жоқ балаға емшекті мен бермеймін мен емізбеймін ғой
екі үш ұрпақтан кейін балаларыңыз майдалана береді тура қытайдың бойы мен түрі болады
сіздің балаңыздын бойы салмағы қанша
жоқ жоқ жоқ қатарластарымен бірдей ме
мені босанғанда төрт кило бір жүз
қалай бойлары салмақтары қалай
тамаша өте жақсы тамаша қанша салмағы бойы қанша
білесіз бе иә ұл бала ма
жоқ қыз бала қыз бала нешеде жасы
қазір бір жас жеті айда мхм
туылған кезде енді туылды өсіп келе жатыр қазір екеуіңіз де ет жемейсіздер
енді сіз жаңағы ыыы емізесіз ы мен гемоглобин төмендеп жаңағыдай ондай проблема болған жоқ па
біз қызымызға асаубек мен тағы да бір рет айтамын ол екі үш ұрпаққа дейін білінбейді төртінші бесінші ұрпақтарында майдалана береді майдалана береді иә
индира ханым генінде ірі адам болса ол қалай майдаланады
ол жаңағы жеген тамағыңызға
мысал үшін өзіңіз ойлаңызшы
бір адам болды бізде қытайда отыз жыл тұрып келді
тура түрі де қытай сияқты балалары да кішкентай бойлары да кішкентай майдаланып кеткен
сол үшін енді келіп айтады енді қазақтың қызын алу керек деп
қонақ айтып жатыр
жүзден бір оны шығар

мына жерде ет жейтін ер адамдардың көбісінің бойы мысалы екі метр жаңағы денелері алпамса деп айта аласыз ба
мен мысалы ет жеймін менің бойым екі метр емес
абылай мырза ет жейді
бойы екі метр емес алпамса денелі емес
мықты шығар ойлау қабілеттеріңіз мықты шығар
мен кеше зерттегенмін мына статистика бойынша мына ет жейтін ы елдердің арасында мынау жүрек аурулары мен рак көп болады екен
қимылдау керек жұмыс істеу керек
екі жүз грамм келесіз де офиске келіп отырасыз кешкі алтыға дейін отырасыз
ал содан кейін үйіңізге барыңыз да фитнес жасаңыз бес бөлмелі өзіңіз
етті қай уақытта жеу керек шығыңыз жүгіріңіз
қай уақытта жеу керек айтыңызшы көрермендер біліп жүрсін
етті түсте жеген жөн
етті айттық қой жаңа құнарлы тағам құрамында майы да бар ы белоктарға да бай деп сондықтан қорыту үшін оған негізі түскі асқа жеу керек
түскі асқа жеу керек
енді кешке жеп аламыз да соны жата қаламыз ұйықтап
ол ас біздің асқазанымызда қалып қоймайды ма
жоқ ол мен айтып отырмын ғой ас қалмас үшін үш пиала қымыз еттен кейін ішілу керек
екі сағаттан кейін шай ішілу керек
үш кесе қымыз ішу керек иә ішу керек иә одан кейін міндетті түрде
көкөніске кеткен ақшаға қымыз алуға болады
етті мүлде жемеу керек деген не айта алмаймыз
тастау керек етті жемейміз деп біз мысал үшін айдостың несіне қосыла алмаймыз бір
екіншіден асаубек айналайын мен мына етті жеу керек әрине ретсіз жемеу керек
төрт түлікке қатысты қазіргі уақытта ауру сырқау көбейді иә
соған байланысты мүмкін адамдар ет жеуден мақсатты түрде бас тартып жатқан шығар содан қалай ойлайсыздар
өйткені қазіргі уақытта жаңа айтып жатыр мысықтың етін қосып жібереді дейді білмейміз ғой иә
енді бұқаралық ақпарат қуралдарына хабарланып жатады неше түрлі ауру табылды сүттен табылды
ауру табылып жатса онда уақытша еттен бас тарту керек
егер ауру табылып жатса онда көкөніске бәріне көшуге болады
иә оны жаңағы дәнді дақылдармен ауыстыруға болады өйткені дәнді
осыдан кейін қорықтыңыз ба ет жеуге
жоқ мысалы сібір жарасы деп айтып отырсыз ғой өзіңіз мысалы базарда ет тұр сіз алуға қорықтыңыз ба
менің балаларым бәрі келіп айтты енді бірақ та біз одан бұрын алып қойған етіміз қазір жетеді
тұздап қойдық тұздап баптап қойдық оның несі бар
базарға бұл сатпайды ғой сондықтан да жей береміз
етсіз әй шынына қалғанда ет жоқ болса үйде не пісірерімді де білмеймін шынында да
макоронды нені мен вообще жей алмаймын шынына қалғанда
тек еттен істеймін ненің бәрін
ет жейтініңіз көрініп тұр енді апай
кешіріңіз маған айтыңызшы нешеде деп ойлайсыз мені жетпіске жеткен адаммын
сонда немене жетпістесіз бе сіз иә
мен сізді елу тоғыз алпыста деп жүрмін
ойлайды мені себебі мен ет жеймін
айдос мырза келісесіз бе ет
түсіндіре берейік онда әр нәрсенің себебін етпен түсіндіре берейік
бірақ етті жегенде мына айтқанда көкөніспен жеу керек
мен салатсыз бір етті жемеймін бір тағамды жемеймін
ет жейтін адамдарға қиын болса малдарда әртүрлі ауру шығып жатса онда жаңағы дәнді дақылдар дейді ғой жаңағы әртүрлі жанғақтарға ауыстыру керек
сол еттің несін жақсы бірге ауыстыра алады

қазақтың жері кең малы көп болды содан қалыптасқан нәрсе
а неге мына азия елдерінде құр күріш жейді иә өйткені мал мал жоқ ет жоқ
олар ол грамдап алады жүз грамды олар үшін үлкен қаражат
а бізде кластастарым келді германиядан
бүгін біз вегетариандық тақырыбын қозғадық
студия қонақтарының бірі ет жемеген адам уақыт өте келе физиологиялық тұрғыда ұсақталып ақыл есі тіпті дамуына да тежелу мүмкін дейді
ал вегетариандарымыз бұл мүмкін емес дәрігерлердің ойдан шығарып алған әпсанасы дейді